Ovu iva say ovu iva say ini, swon iyisa sheva ani ovu otegbein egbem novu egbem nu iva egbem nu isay egbein nu ini egbein nu iswon egbein nu iyisa egbein nu ishieva egbein nu inunam ovo te mu iyow iyow iyow nu ovu iyow nu iva iyow nu isay iyow nu ini iyow nu iswon iyow nu iyisa iyow nu ishieva iyow nu inuman ovu otemu iyow nu igbein iyow nu igbein iyow nu egbem nu ovu iyow nu igbem nu iva iyow nu egbein nu isay iyow nu egbein nu ini iyow nu egbein nu isay iyow nu igbem nu ini iyow nu igbem nu iswon iyow nu egbem nu iyisa iyow nu igbem nu shreva iyaw nu igbem nu inuman ovu ote mu uva uva uva no vu Uva ni isay uva ni ini uvan ni iswon uva <hesitation> nu iyisa uva ni ishieva uva ni inuman ovu otemu itany isay itany isay itany isay nu ovu itany isay nu iva itany isay nu isay itany isay nu ini itany isani nu iswon itany isay nu iyisa itany isay nu ishieva itany isay nu inuman ovu ote mu itany isay nu ini itany isay <hesitation> nu ovu itany isany nu iva itany isay nu isay itany isay itany isany isay nu ini ikany isay nu iswon itany isay nu ishieva itany isay nu inuman itany isay nu ovu ote mu itay isan nu igbem itany isay nu egbem no vu itany isay nu egbem nuiva itany isay nu egbem nu isay itary isay nu egbem mi ini itary isay nu egbem mu ini itany isay nu egbem nu ishieva ovu omo mu itany ini itany ini itany ini nu ovu Itany ini mi iva itany ini mi isay itany ini nu iswon itany ini nu iyisa itany ini nu ishieva itany ini nu inuman ovu omo mu itany iswon itany ini nu ovu itany ini nu iva itany ini nu iswon itany ini mu isay itany ini nu iyisa itany ini nu ishieva itany ini nu inuman oru omo mu itany iswon itany iswon itany iswon novu itany iswon nu iva itany iswon nu isay itany iswon <hesitation> itory iswon nu iswon itany iswon nu iyisa itany iswon nu ishieva itany iswon nu inuman ovu omom mu itany iswon nu inuman ovu omom mu itany iswon mu igbein itany iswon nu igbein igbein itany iswon nu egbem novu itany iswon nu egbein nu iva itany iswon nu egbein nu ini itany iswon nu egbein nu iswon itany iswon nu egbem nu iyesa itany iswon nu egbein nu ishieva Itany iswon nu egbein nu inuman itany iswon ni ovu ote mu itany iswon nu iyow itany iswon nu iyow itany iswon nu egbein novu itany iswon nu iyow nu iva itany iswon nu iyow nu isay itany iswon nu iyow nu ini itany iswon nu iyow nu iswon itany uswon nu iyow nu iyisa itany iswon nu iyow nu ishieva itany iswon nu iyow nu inuman itany iswon nu ovu ote mu ovu ote mu itany iswon iyow nu igbein itany iswon nu iyaw nuigben itany iswon nu iyow nu egbein novu itany iswon nu iyow nu egbein nu iva itany iswon nu iyow nu egbein nu isay itany iswon nu iyow nu egbein nu iswon itany iswon nu iyow nu egbein nu iyisa itany iswon nu egbein nu ishieva itany iswon nu iyow negbein nu inuman ovu ote mu itany iswon nu uva itany uswon nu uva itany iswon nu uva novu itany iswon nu uva niva itany iswon nu ina ni isay itany iswon nu uva ni ini Itany iswon nu vani swon itany iswon nu uva ni uyisa itany iswon nuva nishieva itany iswon nu uva nu inuman ovu ote mu itany iswon nuva egbeniovu itany iswon nuva nugbein nu iva itany iswon nuva negbein isay itany iswon nuva nugbein nu ini itany iswon nuva nugbein nu uswon itany iswon nu na nu egbein nu iyisa itany iswon nu uva negbein mishieva itany iswon nuva nugbein nu ishieva uvanu egbein nu inunem itany iswon ovu ote nu itany swon nu isay itany iswon nu itany isay itany eswon nu itany isay no vu itany iswon nu itany isay niva itany iswon nu itany isay nu isay itany iswon nu itany isainu ini itany iswon nu itany nu itany isay iswon itany iswon nu itany isay nu iyisa itany iswon nu itany isay nu shieva itany iswon nu itany isay nu inuman itany swon nu itany isay nu imiman itany swon nu itany isay nu ovu ote nw itany iswon nu itany isay ni ini itany swon nu itany ini. Itanyi iswon nu itanyini novu itany uswon nu itany ini iva itany uswon nu itany ini isay itany uswon nu itany ini ishieva itany uswon nu itany ini inuman itany uswon nu itany ini nu ovu emigbeiny itany iswon nutany ini novu itany iswon nuitany ini novu itany swon nu itanyi ini nigbeiny itany uswon nu itany ini nu iva ibany uswon nu itany ini isay itany iswon nu itany ini nu ishieva itany iswon nu itany ini nu inuman itany iswon nu itany ini nu ovu etem egbein nu itany iswon nu itany isay itany iswon nu itany ini novu itany iswon nu itany ini iva itany iswon nu itany ini isay itany iswon nu itany in iyisa itany iswon nu itany ini ishieva itany swon nu itany ini inuman itany iswon nu itany ini or ovotemu itany igbem itany igbein